Laha zaho zô ro mpianatsy hande hianatsy an-dekôly, gny raha handesiko agnatigny kitapo: manday aho kahie, regle, crayon, gôma, ardoazy, stylo.